<hesitation> diꞌt xna nge nak es porke ga nak tib lger wen diꞌt zak tsuma, diꞌt zak kobma me wen o diꞌt nak diꞌt ic̲h̲ëwu wen nak, bët giend guꞌn wenda nak.